कार के कई ब्रांड ह्वेन, जौं दुनिया भर मा प्रचलित च। कुछ मुख्य ब्रांड ह्वेन टोयोटा, हुंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, आ महिंद्रा, जौं भारत मा खास लोकप्रिय च। इंटरनेशनल ब्रांड जैंसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, वोल्वो, आ जगुआर लग्जरी कार वास्ता प्रसिद्ध च। स्पोर्ट्स कार मा फेरारी, लैम्बॉर्गिनी, आ बुगाटी के नाम प्रमुख ह्वेन। दूसर ब्रांड जैंसे फोर्ड, शेवरले, निसान, किया, वोक्सवैगन, आ स्कोडा भी आपड़ दुनियाभर मा चलण वाली कार बणण। यक अलावा रोल्स-रॉयस, लैंड रोवर, आ जीप भी आपणी मजबूती और डिजाइन वास्ता जानल जांद।